عشان تتشيء حساب بريد إلكتروني. أول شي أدخل على موقع مزود بالبريد مثل الجيميل أو الياهو. اضغط على إنشاء حساب. إملأ البيانات المطلوبة مثل أسمك وأسم المستخدم اللي تبيه. كلمة المرور بعدين أكمل تسجيل المعلومات المطلوبة مثل رقم الجوال وتاريخ الميلاد. راح يطلب منك تحقق من رقم الجوال أو البريد البديل عشان الأمان. بعد ما تخلص يكون عندك حساب جاهز.